Seshanba kunini jadal ish oddiy odatiy ish haftasi va yuqori unumdorlik bilan bog’lasak bo’ladi. <noise> Bu kunda biz kuchlarni qayta tiklagan holda haftaga davom ettirish uchun kuchlarimizni tejashimiz kerak bo’ladi.